أنا أفضل الإستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية، السبب أن الموسيقى الكلاسيكية غالبا ما تكون معقدة وجميلة، وتستطيع أن تنقل مشاعر عميقة، فيها تنوع كبير من الألحان والأدوات، وهذا يخلق تجربة سمعية فريدة. كمان الموسيقى تساعدني على الإسترخاء والتركيز خاصة في أوقات الدراسة والعمل.